اي بتكون جمعية مدينة حمد المدينة الي انا فيها ايه هم عندهم صداقات عندهم اشياء يسوونها يعني يدعمون الأسر المتعففة وانا بعد اساهم فيها و واكيد يعني بيكون هدفهم سامي ومهم ان احنا ننهض بالبحرين ونوصل الهدف المرجو يعني